Aminahy magnokana malôha amy raha jiaby afaka hanehoana hevitry aby na tsisy fetrany zany le fanehoana hevitra na zisky tsy aiko fa afaka maneho hevitry fô amy zavatra rehetra fa tsisy fetrany hoe amy tô anao tsy afaka maneho hevitra, ehe tsisy zany.